Azafady fa tegna tsy takako zalahy firahabentsika niany e fô nohon'izany ndraiky za hiantoko déjeuner-ntsika niany, andeha am'tendem antsika miala avy aketo izy kaofa vitanare tsara raha ata, ino akonanko, raha natare jiaby tao a- za sy ta magnaraka fao amabaranare za zao sy zao raha natao direkta fa magnaraka, haiky re zay o tegna magnampy za de entintsika am'tendem antsika avy ake.